nonno shebir irtataa ngaska, So irtiri e jaalo ko magirbiiwaal, sai ngata shebir ma ndasho ɗa leydi nder ngaska kan, naa ngaska kan luggi.